بہٕ چُھس پرٛٮ۪تھ دۄہ جسمٲنی ورزش خٲط ترٕہ۔ پنٛژاہ, منٹ تہٕ پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ کم از کم. اکھ ہتھ پنٛژاہ, منٹ گُزاران۔